Vietnam ni kwbangma bisi swkangni kwbangma koktwma tongo. Aboni bisingo China France tei America ni tongmungrokni wngwi tongo. O haste noisho eitreesh AD ni bisio swkang ek hazar bisini swkang Chinani yakni wngwi tongkha. Unnish bisio Vietnam France ni colony wngwi thangkha aboni bagwino belai kheno tongmung tei raida chayatwi tongmungrok swlaijak kha. Vietnam ni choba wngkha kaisa kotor samung aboni ulo o hasteo salka tei salka Vietnam hwnwi wngwi thangkha. Vietnam hasteo communist ni thani kwthalaiwi choba wngwi thangkha.